Ya'a ya'á ntɨ, ya'á guajillú, ya'áa chile anchú, ya'á púlla, ya,á chile morroncó. te ja kutú cháka mojárra, cháka kuñu, cháka nɨ, chaka jɨnu.